Yua kana yua taka ja kari kutu cepillu yua chii, yua chi ja kanakachori yuri jenari, kutu yua nara este na kontoo yuri jenari na kontoo taka nu’uri, chii yua nu ma na kachari yua kuu kooyo kue yuvi jenari kunkoyo kue’e yuri jenari chii nu tu kasantori mari jenari jii cepillu luli yua, nakachari yuri te tuu tu chii kanu ja jaluliun nakachari nu’u mari jenari.